Ela kú xen köö e faa’ rá’ jná’ avioon faa’ ra ejö faa’ ra jötu ajia’ ta cuanta relí fó’ e ere juaa’ra e re rǿǿ ´ñee xiro a exa nɇɇ laku nɇɇ e ó jy jmy dse koo kiee’ e ó nóo kiée’ o xa mý ñíga e u’e´n gá xa bii gá kié’ o bí tyn ika jmóo kö’ juɇ’ jötu jöba elii <hesitation> elíi e rǿǿ ajia’ tacuanta re rǿǿ köö ajia kiä jy ñí dxǿ tⱥⱥ’ ñǿ’.